<hesitation> Ny tombontsoa <hesitation> ny sakafo hohanina manta alohany zany a, de izy ireny moa zany le izy le hohanina manta iny mihitsy no tsara hohanina satria amin'iny izy no azo le otrikaina entiny, de ny voka-dratsiny moa zany raha ohatra hoe maloto le sakafo, misy bibibibikely ireny anatiny, de mety hamparary.